गाय और बकरिया भर नहीं हर एक पालतू जानवर जेके प्रेम से रखल जाला। ऊ अपने मालिक के प्रति वफादार हो जाला और उनके प्रेम देखावे लागेला। वइसे अगर खाली गाय और बकरी के बात कइल जाए, ते ई दुनो पालतू जानवर बहुत उपयोगी होले के साथ साथ बहुत प्यारा होले और ई अपने मालिक के बहुत जल्दी पहचान जाले और ओकर बात माने लागेले। ई दुनो जनावर अपन प्रेम देखवे खातिर अक्सर सुहरावे और चाटे के काम करेले और ई दुनो बहुत शांतिप्रिय जनावर होले।